<hesitation> Atody matetiky izy ataôvagna, <hesitation> i vakina alô, vakiagna alô izy dia, izy vaky iny afangarona tsara na raha ohatra oe mety izy na efa akeo izy ataonao sira, na izy efa amin'ny lapoaly aro vao ataôvagna sira, zay ilay ataognao azy mety foana, de igny amin'izay raha vao mafagna menaka, avarina akany megnaka igny de ahodokodona hely izy, raha vao mahodikodigna izy de afamadika agna amin'izey, amin'izey izy mba mitovitovy ilay hamasahigny ambadika sy ambadika.